Wallahi mi buri mi junni du de mintan da mi njooda be kunneju am. To mi wooni pellel kuneju am tema o barantam. Ko yiɗi o waadata be am pat o waadata. Gaskiya mi ɗo huula. Dikka mi njooda julli dunde mintan da mi da mi njooda pellel kuuneju am anndi duniyaru ɗo na irin je <hesitation> wakkati ɓaawo ba komay ɗo caanja.